La agnamiko ny fanaova maquillage dafa fitiava mikolokolo tarehy avao. Tianao ny tarehinao ho soasoa la asiasianao maquillage. Fe ao koa moa ny hevitsy ny sasany manao-ny sasany manao hoe fana-faminia haratia faminia holatsy izao ny asan'ny maquillage.